An̈ao mandeha mitady fag- mita- mitety faritry zen̈y bôka an̈ao fa tsy maintsy direkity an̈ao tsy maintsy man̈ana bosôly, en̈ao man̈ana karity makasika in̈y tan̈àna andian̈anao in̈y, leran̈y an̈ao very amizay tsy maintsy ampiasain̈ao raha reô, indraindraiky oe tsy nampita- tafitôndra na karàha zen̈y azon̈ao atao man̈ontan̈y olo, olo efa mipetraka amy plasy io beka an̈ao tsy ho very.